Ko'o na'a ya i'ix naxëp ma'a ti'i ji'im mëdë o ko'o najtyë nëkyaxanyë je'e dun mixam neyb ka'ax të myëmëy.